Ah, ihcuac neh nitzompilibi neh nucubia sente pastillas nucubia, nucubia ua nicuih, nicunih ua tlamo nimotlalilia mescual, tlacamo nimocubia sente yeh ino canah yepa ha nucubia cualquier cosa nucubia, tlamo nicpusonia yeh ino cualquier xibitl, nicpusonia nicuni, ua tlacamo nimotlahtlalilia nochi mescual nochi nocuierpo nictlatlalilia mescual niquihilpia notzonteco ua notitiecah, notitieca tipitzin ocuachi cuac nimeuas tipitzin ya cuali, ocsehpan notlalilia, ocsehpan notlalilia mescual, tlacamo nictlalilia mescual, tlacamo nictlalilia yeh ino nicuntihtiqui ocsiqui xibitl, nicpusonia, nicpusonia tla yahca nicsesebia ua nicuni, ua notlalilia mescual no titieca notlaquente nopileso uan yahca ompa tipitzin nixihxicua nicuchtih ua yahca nitlachias ocachi titpitzi yacuali, yahca yacuali, pero amo niahhca mierco sa ihquiu sa ihqui onipahtic, amo niahca mierco, amo nechama diontle de pahtli amo sa ihqui, sa ihqui icu xibtzitzi ocontihquih uan nic pusonia, ua sa ino nicuni itch xalohconetzi nic sesebia ua nicuni, nicuni sa ino itch xalohcunetzin nisesebia uan nicuni ua yahca nomescualbia nochi noielpa, nocxihua, nomaua, nochih ua niquihilpia notzonteco ica sente panito, niquihilpia ua yahca cuando nitlachias tipitzin yahca yacuali, caniyuhco nicuchis ocsepa nochi nomescualbia nictlalilia mescual nochi nocuierpo, nictlalilia nochih uan nicu ua nicuni ocsepa noxibitl nocomposonih, nic nictutuniah, ocsipa nicsesebia ua nicuni ocsipa itch se xalohconetzin ua yahca ua yahca para mostla yahca ino pahtic acmo acmo nomocucua ya cuali. Sa ihcon quemeh nononah ihcon onechi onechchibililih in loria pos neh sa noihqui nochchi nechchibiliah, pero amo nia cah miercus, sa ihqui onipahtic, sa ihqui ua amo nia cah mierco, sa ihqui ua sa ihqui nechchibilia naha. Nopilua noiqui ohcon oniquinbepu, tla tlahtlatlasih sa nic nquintlalilia mantieca, tzocotzin piecho, tzohtzocotzi intlalilia icuitlapa, nictlaliliah, ua sa ica yeh ino, tlacamo nicpachoua, nicpachouah ua yahca, sa ica ino, amo nictlal, amo nicquiuica iua mierco, neh sa ohcon niquimpatia no pilua. Niquimpix macuiteh nopilua, pero neh sa ihqui oniquim amo niquinuica icah mierco, sa ihquin oniquinpahtoyoyah. Po pos neh noiqui uxa nilamatzi, pero neh sa ihquin, unic sa ihquin nechchibilia amo itlah ocsente neh sa nonescolbia, ua nocontihtiqui xibitl ua nicposonia au nicuni ua sa ica yeh ino, amo itla ocsente, nuc amo niah cah mierco, sa iquiu